Hanai ɗun sanja launi goddoa amma toh doka lesdi hukki dama ɗun sanja toh ɗo damai. Amma hanii unanda illa mai kafin onwaɗa